<hesitation> Fanabeazana de mana anjara toerana amin'ny fanabeazana ny fiarahamonina satria fa izy mampianatra hoe fahalalam-pomba, madio, magnaja namana, tsy mitabataba m- mba hampirindra fiala-m- fiarahamonina zany de manana anjara asa izy.